ⵏⴰⴽⵓ ⴷⵀⵉⵙⵀⵉⵙⵜⵀⴰⵏⴰ ⵀⵉⵡⴰ ⴰⴷⴻⵎ ⵏⵉⴽⴰ ⵡⴰⵀⵉⵜⴰⴳⵉⴷ ⴱⵀⴰⵊⵉⵜ ⵙⴰⵎⵎⵉⵙⴽⵉⵍⵉⴷ ⵏⴰ ⵔⵉⵜⴰⴱⴷⵉⵍⵉⴷ ⴷⵉⵍⵉⴽⴰⵜ ⵏⵉⵍⴽⴰⵔⴰ ⴱⴰⵜⴰⵅ ⴰⴷⴰⴽ. ⵏⴰⴽⵓ ⵉⴷⴳⵎⵉⵢⴰ ⵍⴰⵍⵉⴽⵉⵔⵉⴽ. ⵜⴽⵉⵔⵉⴽ ⴰⵇⵇⵉⵙ ⵀⵉⵡⴰ ⵏⴰⵜⵉⵍⵉⴽⴰⵜ ⴰⵉⴷⴰ ⴷⴰ ⵔⴰ ⵍⵓⵍⵓⵏⵓⵏⵓⵏⵉⵏⵉⴷ. ⴰⵇⵇⵉⵙ ⴰⵇⵇⴰⵜ ⴰⵇⵇⴰⵜⴰ ⵀⴰⴰⴷⵓⵜ.